Milina fanjerana milina fanjairana zany lamasinina manjaitra fa izy fôgna ampiasaigny amin'ny courany fa tsy tagnagna, tsy tagnagna koa magnodignodigny azy fa alefa any misy tindrena izy direct mande de malakilaky vita koa izy par rapport amign'igny, marobe koa ny karazan'ny zaitry atao aminazy mety misy ohatra tsika, marobe ô zay zany tegna fampiasana izy.